A stöia a l'é fondamentale conoscila. Beseugna conoscila ma no solo che pe no repete i erroî do passou, comme se dixe tante vòtte, ma ciù che tutto pe capî de donde ne vegnimmo e perché o mondo o l'é fæto coscì comme o l'é fæto. Pe capî e raxoin da soçietæ d'ancheu, pe capî comm'a s'é formâ e capî anche tante cöse da coltua, da politica... Donca a stöia a l'é fondamentale.